Awe utakuishi umanda yonsi ukula nisilu kweli kusu kudanganya kuli chii kuli chipindi chimwi ungawa nuu ukweli lakini kuli chipindi chimwi ungalandi mufwi kwasababu <noise> unga pita mutwa kuumili simu atuli kwi kulonda ali kweli uti kwiza kwiza ali kwene fwandi panoli nawia kuna kuko mina apata lisanda uku ukwa muwa silisu ula ndufi ikusaidie